Manahakan'izao ñy fandhany Ñy toetsy ny ñ'andro a Hôlôndé añy: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro oseaniky zao, añatin'io ao misy ñy hafanà, misy ñy ora, misy ñy nintse, misy ñy tsiodriaky, manahakan'izay ñy fisiany ñy nintsy, lafa ñ'andro manintse, misy ñy ora ratiraty amindrozy añe, manahakan'izay ñy fisiany ñy tsioky mahery, mamotijy ñy raha amindroz.